Saa chi nu ku a kanaatu'un chi iyó nu ka jo taka suan te inu bueno kanaá tu se'e te ujumm bueno in jitoó se'e te inn keé ja'an ntuku kikaseé te ntaja in te kivi tu in kuan kanta sama suan te na vee kantagnuu chi un yuan ka ka sa'a ja kantuva ka ja se'e ka jitoo se'e naku te ujumm savaaga sa'a taka kɨtɨ chi suu nakuaa kantagnuú tu jinío nasaá nus na modo kanta-gnuú ntaka un kɨtɨ ntavaá kantagnuú yuan kua in keentoó te in ja'án te anintajaá in te kivitu in kua'án sukua ka sa'a ntaka kɨtɨ un ku a su na ku ja kanatagnuú na kɨtɨ un tu jinío nu kua ka ka'anti ko a kantagnúti.